Pos resulta que Chili alo primeru la mentarun Nueva Estremaúra, nel tiempu del Franciscu d'Orellana i dela Inés Suárez. Alogu ya mos dimus hata'l mil ochucientus-i-dies, qu'es quandu Bernardo O'Higgins i José de San Martín emprencipian el luchi pola endependencia. Chile es un país mu divessu i mu longu., con tolas climis. La coltura i la lengua mapuchi siguin mu vivas pal sul del país. Newen Mapuche!